जन काढ़े मा खंडो जली ते चिपक जोलू ता हम वेमा थोड़ा सा पांडी ढाली ते अर वेमा बेकिंग सोडा ढाई ते वेते थोड़ी देरो तक च्वाङ सकदा छिन येसे जु चिप्क्यु खांडो जु ची उ ढीलू वे जोलु अर फिर वेगा बाद हम बेटे मुलायम स्क्रबर से थोड़ा-थोड़ा कोरी ते रगड़ी ते छुड़े सकदा छिन।